रेफ्रिजेरेटर या फ्रिज में एक तरह के गैस भरत रहेला जौन ठंढा गैस छोड़े ला जी से फ्रिज में ठंडक बनल रहेला और ई में धईल सामान जादे दिन तक चलेला।